<hesitation> Ao zao misy GMC, misy gny Toyota, misy gny Mercedes, misy gny e i Range rover, misy gny e <hesitation> e Lexus, misy gny e <hesitation> Peugeot, misy gny e Renault, misy gne Citroen marobe sha rô fa io avao zany e gn'azoko zakay.